Almande dum <hesitation> desieme gere monjal o, sa ɗiewi kamɓe dum ɓe kabima sanne, wiyama honon kamɓe puɗidun dum aiyo. <hesitation> Kamɓe du, ɗun ana jeyaa eee ŋissa leydi maɓɓe ndii, ko jatoraa yo huunde mawnde.